ا <hesitation> بعد عشر سنوات يعني أتمني أكون حققت أهدافي المهنية وأكون في مكانة جيدة في مجالي ،وكمان أطمح اني أكون عايشة يعني حياة متوازنة ،أستمتع بالوقت مع العائلة وصديجاتي ،واتمني بعد أسافر لأماكن جديدة واكتسب تجارب مختلفة ،وأتعرف بعد على الثقافات حجة الدول أبغي أعيش يعني حياة مليانة بتحديات وإنجازات.